Isa zuzwa nwā kɔ̄ a bɛ ritre mɛ nɛ, a di didɛ̄, najimi kɔ̄ n ri kuyo sisa, ki la sho si kutsa cici isi ra mɛ isi dza mɛ, kila dzi ki kaa ma ba naa na zi kusrukpɛ, kɔ̄ bɛ, blɛ ruwɔ̄ nɛ, agalo a ni ngblata mɛ muna. Amma, lukpɛ kɔ̄ tara rina mɛ nɛ, di blɛ ko ɔ nini osi a yuwɔ nyɛlo ka bɛ ma isɔ aklodzi ma di. Nka a ma din nɛ, a ma tsaa ta kɔ̄ n bɛ kɔ̄ bɛ tɔlugba lɛ na. A dɔ aklodzi, aklodzi nɛ inɔ kɔ̄ɔ lo nnɔ ko ɔ na nkpɔ̄ kutuma na. Amma lukpɛ klodzi nɛ inɔ kɔ̄ na la agiitā munɔ na. Iblɛ ava kɔ̄ ɔ lukpɛ kutuma, ɔ li nkpi kutuma, ban jɔɔ ta kɔ̄ naa cɛnɛ dɛ kaza, ɔ dɔ kɛyi naa cɛnɛ, lukpɛ kɔ naa nɛ kɔ̄ nuu osi a na kpɛ paransi, ajɛ nyɛlo, ko kuwa nyɛ kɔ̄ ɔ na nkpi kɔ̄ nɛ, na kpɛ dɔ klodzi. Lukpɛ klodzi nɛ wa, inɔ kɔ̄ ɔn gbɛ ka agiitā mizhɛ kɔ ma yuwɔ itsi na. Lukpɛ klodzi nɛ wa. Ko ka muna, wɔ ta munɔ bɔ, lukpɛ klodzi nɛ wa, wɔ iyi gbɛ ka itrɔ Munɔ bɔ, lukpɛ klodzi nɛ wa, nkɔ̄ ɔ bɛ itsi kɔ̄ ɔ gbɛ agā yuwɔ adza wɔ, nwā ki ba kuba glɔ wɔ kuba dzi wa wa wa wa bɛ zan, aklɔdzi nɛ kɔ̄ gā kɔ̄ gbɛ yuwɔ ba nɛ, inɔ kuba bɛ kuba bɛ ta. Ko ɔ ni ban zanmalɛ cici isi wɔ. Sa ruwɔ nɛ, wɔ ni ruso no a lo lukpɛɛyɛ wɔ, ɔlɛkɔ̄ agā lɛ ka zwa lukpɛ wɔ gɛ̄ɛ̄. Du nyɛ ka bɛ nkpā wɔ, nyɛ nɛ zwa lukpɛ wɔ gɛ̄ɛ̄. Nkɔ̄ ba ma agalo bɛ dɔ, gā nɛ zwa lukpɛ wɔ gɛ̄ɛ̄. An jɔ tutrɔ wa waya isi minyɛ, a jɔ cɛnɛ rusono, a jɔ daaka anmaliza, ajɛ agā kan a di nnrɔ̄ nisa nisa nɛ, a je gā nɛ ka boozhi na saāsi, nasi wɔ, kɔ kpɛ ni kaa ɔ di nyɛlo gɛ̄ nwā nɛ. Soo isa zuzwa mɛ <hesitation> nɔ kɛ, a di isa ruwɔ̄ kɔ̄ osi gwara muje galo, agalo kukpo a dzi bɛ kin za gɔnso nagalo sa ruwɔ̄ nɛ, n gɔnso nagiitā ma, n gɔnso na klodzi ma, n gɔnso nagagalo ma sansana nɛ wa.